Ngëëmani cum ngëësifa uwaw umani uñíinkáaţan uwí jenk káaceep. Umëënţun bëënjúŋar uwël kalon ací pëënjúŋëna díwëlin. Maa umani umáak aka bëënjëlan uwël, ací bëënjëlan uyac, bëënjëlan uliyëk ná ungamb bëyac cíiwun ungambël. <hesitation>